jornowan diyam be teggaddi humudi fire nei ghadon ittan diyam haa felle ko hafde fere ghadon yorna hunde ghadingha fuufuko henduu wulduu ghadon yorna hunde non-non gha naftirta